Nshop keh ekpewa min sinjom esinjom seh shep nkwu ndang hi ndanghi bi beh shep nkung ekpon mgbo agbang gbang mgbowa eva pamm asi beh esam nwer nwono acha otook feh bah and achi onengho owunu ocha tokk ngei beh hah agban gbang ngei him ekpa sabi mah atima ata nwer nah gbowa ekwanun kwe ogbanaka kwam asi mgbowa nwa kwe anibeh meh moh ogbowa ifusang inke ifor sam ntogha ntoha ikpe cham ntogha ntawer before sa ntanwere nungha ako kwam ucha tokk enenghe ogbanaka kwam ucha tokk enengha, nenghe ekwanen kwo ogbanaka kwam ucha tokk neng beh ucha tokk beh ship eneng beh ucha tokk arongma kangam muh ndo onong beh nwono ucha tokk behbi shep enangha beh ucha tokk anna din wo mah kanga ndo onun kwe mi nwono ocha tokk ko ofiam nwa bi ship anang adey de hay hadey kami evapeh awone bi shet onung kode buh owono ucha tokk self ghagam mmo owono otokk moh owoni madu abenghi beh sah eva pam ahira nwere beh bura akwa achi mbere nkwu achi fisah buron nchi nkema namhi evapam khe etwa erong neh pi nwon ocha tokk edok odok ngbowa nwa koh ogbanaka kwam asi dok mgbu wa heh ham ogbanaka kwam uhun otom bere nenbi ocha tokk enanghu oka kwam nkeri eva pah ogbe eva poh onung edok edok nah buru akwu mkan beh enang beh ocha tokek achi.